Lesdi Denemark ɗo mari finatawa bana moobgal hig, koosi hig, bana fijooji, fastela, bana ñaaminda belɗum, ɗum karanse keeci keeki.